मका जोर काली चाव आनी क्रीम कॉफी पिवपाक निवडपाक असले जालयार हांव बिना चित्तिना अस्ताना। हांव क्रीम कॉफी पिवपाक घेतलो कारण तो क्रीम पदार्थ मका खूप आवडता। आनी कॉफी वांगडा पिवपाक बोरें लागतं। आनी साखरी पदार्थ खावपाक मका खूप आवड असा कित्यक मुझें तेह अनिक्यं खाऊ कासे दिसता। पुं मका काली चाव पिवपाक नका कित्यक मुझें ती काली चाव कडू लागतं। आनी ती मका पसंद पूण ना तोर हांव पिवपाक क्रीम कॉफेच घेतलो।